أفضل درجة حرارة بالنهار ببتراوح بين العشرين والخمس وعشرين درجة حيث يكون الجو معتدل مريح تقدر تمارس أي نشاط برا بدون تعب أما بالليل درجة الحرارة المثالية تكون بين الخمستاش للعشرين بحيث الجو بارد ويساعد على النوم بشكل مريح.